Un chininá ya'á nani chile ancho, ya'á nanik cascabel, ya'á nani huajillo, ya'á nani pulla, <hesitation> ya'á kuii, ya'á nani pinguika, ya'á ñuni kuxa xhininá.